<hesitation> E fomba fagnadiova tagna fanasatagna moa zany da alay aloha gne savony da alay koa gne rano da bosigny rano e tagna ,da rehefa bosy rano e tagna da hosora ame savony da akasokasoky tsara e tagna da sikisisikira tsara gn'agneviny gnagny da kombagny ame rano da igny zany gnaverimberiny da madio e tagna.